Chi chiqui dizi gicubiecnu ni, gicubiecnu lani te chi gacka xalni gula gackan gieu ni tchi ni gackan queity-queity giu the lany lis bmiet, gicka ni ndiei, zeni-zeni xlua ná re tchi per púrte velna queity gyew ni ha chi riute buny in th ni gicka ni ndiei te tchipurte gickua biequiu ndiei gi te chi gieu ni.